Jokua evento benefico jeivae jaeko mopeti <hesitation> yemongeta jare mopeti ati tuisa yaevae jare ñemomete tuisavae, kiraiko yandepuereta yambori iru oata oi supe vaereta ñamaetako mbaepa ñameeta kiapa yaekata yandembori mbovipa ñanekirei yamboati korepoti, ani mbaepepa, jare kiapeguarapa ñameeta jokua yamboati ñai vae jokua jokuako oipotata yande ñamae.